ईरान के हमन बात करत ही तो। हमन ला ये पता होना चाही की एमन चावल बहुते खाथे। एमन के हर खाना म चावल होथे। प्रमुख खाना आथे। चावल मटन सब्जी मिला के ओमन खाथे। चेलो कबाब भी ओमन खाथे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।